Yasua hole ei yamana le apue yele emanua, manua iya eka sulai ei iya an anea apu elu iya le meta meni lihomo.